تصور کٔرِو، اگر مےٚ پننِس دوستَس سۭتۍ فِلم وٕچھُن کینسل کرُن چھُ اَمہِ برٛونٛہہ زِ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس معذرت کٔرِتھ بہٕ اوسُس خۄش، مےٚ چھِ تۄہہِ سۭتۍ اکھ فِلم وٕچھٕنۍ۔ مگر اکھ مال گیڈ ووت امہِ مۄکھٕ پیٚیہِ مےٚ مال گیڈ رٹنہٕ خٲطرٕ گژھُن۔